Noa defiri nyamdu nonnon hollataɓo no nyamdu mai velata koɓo vodintama vallata ma ha ɓandu gam toa defi nyamdu fere wuli masin ɓendi masin wallatama fereɓo vallete fereɓo yida ɓenda masin ɓako aa rotta a nyama